Dziahan yáhagagah núhu ríh lóho guihdxi, nin shchxínrabah per náha yáhgarah nin más más nin núhunbuahanuh lác nuh náha este sabino, nahá ahuehuetedza rachiñíhinuhn. nin dzóhoba ruá giúh, lac núh ríhi diciseis nahpanuh jóscah shín náharan láhan per purgah ñizah ora si que yáhga ruá gi´uhn, porque shchxíhin shiñáhan ñizah lác han. dzigah náha guyúh tuh chxiempa astáh guáha ñizah ay bia´bah dzácah ñiz chxíaanuh ya dziáhan shín este dziáhan gubidzirah guyutéhen dzigah shñíhirabah ruá plaga. guyutéhe lóhon ya gubidzin desde desde ora si que raíhiz gudzohóbaloho gucáha shtéhenan gu´caha gu´caha gu´cahan bah ya bah dzichxí dzi dzigah náha ruá gi´uh ruá. ruá gi´uh guéhta shñíhiraba, richxí guzohóbah dzigah xo´pan dzohobah láyichxi, chohnnan parez an gubidzilaha náh ya shchiopan dzobah, dzobah nabahantih cun stuhubin medio. que han dzecahdza shtéhenñih pero coma náha biaba dzácah ñiz chxíaa, ahn caga´caha shjuerzin ya láhan nin náha este más más jóscah nahpanu ríh lóho guihdxi nin náha. este yáhga yáhga dxitzi rachiñíhinun lac nuh náha ahuehuete ya nichxí nuhunbuanuh lac nuh dzigah yáhga dxitzi núhu núhu shcuentahan dzigah shñíhirabah yáhga dxitziraachxí Ca´dxi róho guhpa bwínan ya este núhu tuhbi bwínin nin buihuinan buihuin biñíhin ruá ruápah gi´uh, porque richxí shdidxí shgui´uh nuh lac nuh tuhbi. gi´uh róo róo shínan nahpanuh ca´dxi róo, ya richxi badzóhba bwíninchxi per puhur gadidxí ruá gi´uh badzohóba bahn, ya este guhpan guhpan, cuidadubahn. ya náha pues gu´cah paldah gahan paldahlaa yídza nichxí ca´dxi róo shínan badzóhoba bwín nichxí layichxí, ya nah yih gudzohóbaloh pues ca´bidzin náha. ya que guróho róh shínan, más de veinte treinta metro núhun par guiyáha, per jóscah shíhinga náhan este, ya yáhga dxitziraachxí, nin nahpanuh dzigah dzi. dieciseis dzóbah ruá gi´uh desde gi´uh, gi´uh guéhta rachiñíhinuh lac nuh gi´uh, ruá gi´uh guéhta, astáhyi guiyáha, stuhubin nin núhunbua dzanuh. náha laurel, nichxígah náha tuhbi yáhga róho shín igual cuéhdza gi´uh, ay cuepadxí gi´uh dzóhoban dzigah náha yáhga dxitzi pero dzóhoban cerca ruá guido´. tuh laurel róo róo shín dzigah xo´pan dzóhobah seguidu seguidu, dzóhoban desde ruá, ruá este, ruá astáh náha ruá ruá, gi´uh par cuéh este cuéh astáh náha guido´. cun ruá municipio desde richxí rdzobalóhon xo´pan jóscah shín dzohóban nichxín Porque ruhun shínan este baca´lah, néhe guróh róho shí náh rah yáhgari gahan paldah láha yídza nichxín ráharabah dzóhoban, riagah náha stóhon. ruh ruh ruhunrabah shgu shguhucuentarabah de que sháhan sháhan laurelchxi rahca dzigahdzi fiesta ca´dxi, ca´dxi richxí shláhac gun, rdzóhobarabah didzí gun. cun pur pur zindor rdzobaraga bah chxí chxí, este riáha riáhatzibarabah bwín gun per dsháhan laurelchxi naharabah rahca dzigah dzi jaripeo astáh ria dzibahl gun. dzichxi nin riúhun, ya nahpa cuenta laurelchxi dzihandza níhin nin náharabah shíca gúhcah chxíucah raria caha lóhorabah sháhan sháhan yáhga róhochxi. pues dxigah nacayíh nacayíh shñáhan, madxí dzéhe gudxí nacayíh shín shñáha dsháhanchxi porque tuhbi este tuh baca´l róho rucáhan ya, guróho ro shínan. dziáhnan dzóhobah lóho lóho guihdxi núhu tuhbin buen nin más nuhunbuanuh náha nin dzóbah cuéh ruá guido´, núhuruh stuhubin más par ruá ruá guihdxi. igual naradzabah dzigahdzi bwín bihuyin náha duenderah náharabah riú lóhochxi des ca´dxiroo pero ay gadxédxi bwín rua´c láhac bwíninrachxi porque dzigah shñíhirabah. nalahbazi nin nin nác larabah núhu dzigah dzi este nahpa dóhonchxi par gua´cl gua´cl bwín bihuyinrachxi ya dzigah shñíhirabah laurel dzigahdzi tuhbi yáhgan nin náha Misterioson nahpan dzigahdzi relación cuhun bwínihinraachxi shníhi bwín bah per quien sabe ta´guchxígadzan porque guríhin nágadzahan shcuentara bwínincxi ya. núhudza stuhubin náha yáhgadaha nichxí náha núhunbuanuh lac nuh porque nichxí más shchxíhin bwín par rúhunrabah dzigah náha garraduh rúhunrabha yíhca garraduh. núhu bwín nin nádzabha náha shtrohombah nác rahcabha ca´dxi róho rahca shtrohombah rdzitáhraa biñíhin del náh ayruh rdzítarangulah shtrohombah per rahcarah este. este shtrohombah, mashcraraa rahcarah yáhgachxi madxí chxiempa chxiempa duzáhndu chxiempa chxiempa este shmana santuh richxí riáha dádah gúhul ríh, ca´dxi róho shín. riaganáh stóhon ruidhxidhxirabah náh antes dzé gadzihin este shmanasantuh riáha bwín, riáhrah binshtubi riágah chxíugan per yáhgachxí ay ca´cadzidhxi dzóbahan. dahán rohoyih nahpa shchxin riarabah lóhon, lóho este yáhgadaha ya tin richxí riaga chxíugarah binshtubin este shtruhunguinahan ya nichxí rúhunrangulah shtrohomba o. rdzobalóho rúhunrangulah shmashcrarangulah desde antes dzobalóho este duzáhndu, digo este shmanasantuh dxé porque duzáhndu guríhin náha, ya shmanasantuh nichxí. riú ríh dadah guhla, ya coma aygah mashcrarah ca´dxi nichxí riá ria guinhrangul mashcrarahngul ca´dxi, núhu tu mashcra ni rachi núhunbuahnuh lac núh náha este shtéhen. yádza pur pur este, maderan per láhan madera nin náha yáhgadahachxi núhunbuanuhun. Nichxí shináha shináha ruchxín rahaban par nichxí porque más náhagudziruhun lác han, más ruhuninruhun estec chance yíc, de que dzóbanehelun cun tuh gu´chxiyuh. cuéluh tíshin, chiladzi gáha gudihilun forma gudihilun gadxé tih, dzigah shcádziluh guhunlun ninchxí dzi shcá dziluh, per náha guidzigah riánahan chin rahca. shchíhi néh néh del guhunluhn dzigah shñíhirabah guhunluhn curar gucaha dxíluhun, cuhulun dxá déhe, más naguidziruh riáhacan porque dzigah dzi ráyih láhanan ya dzichxí. riahnan dzigah dzi dzitá dzitáh nguídzi, riahnan lác han en cambio stuhubin nin náhaga este shtuhu yáhguihn nin ruhunrahbah este shchxinrabah par alebrije guríhin. nahga nichxí, porque nichxí más este con chin chin riadzá dxí con el tiempo chxí chxí gah shcac gah shtéhen yáhga chxi dzigah naharah este alebrijeraa nichxíraa ruhun. nichxí porque lac rahmah más nagúdziruh gadzan per guenagaruh rahcaha shtéhenan del stuh nin náha yáhgadahachxi nichxí mas naguidzin nichxí shchxínn- par shgadarruh. náha chxiepa náha shchxinrah tihban par garraduh par guhunrabah dzigah dzi bastóhonin ay par, par dxáhanin rah, par gadxétih par nichxí, yáhgachxi ay ay ca´cadzidxi. rdzóhoban nahpa dahán róho yíc, chéhel ché teheluhn tin richxíyi rahcan lác han, porque ay rahcahan lóho tuhbi dzigahdzi clima más más naltác néhe dahán róho. pues más humedo ruh náhgah. Situación nin más más tihruh este, núhuruh ñizahn que ríh astáh núhunuh lac nuh más más dzigah náha vallen más naltác ruhu, más chxiempa chxiempa ñiz chxiaa chxí. rahcan per dáhan róho ay núhu stuhubin nin nágah este yáhga bistáhyi, yáhga bistáhyi núhunbuanuh lac nuh dzigahdzi este túh yáhgaroo dziáhan shín, la´dahan. núhu dziáhan shín este dzigahdzi shramahn shbuehen tuhbi yáhgan nichxí nin núhugah gui´chi, yáhga gui´chigah náha nichxí, ya bistáhyi shínaha yáhga porque. guróho roo shín rahcan par lac núh tuh yáhgah róhon ya rúhunin dzigahdzi shfrutohon láhan nin náha bistáhyi per nichxígah núhugah shchxiempa gadza nichxi, porque ay este. cu´cadzi dxi ríuh bistáhyi núhu tiempo ni náha más o menos de marzo, abril, mayo chxí chxí rialóho riéhen, este riá bistáhyi antes dzohobaloho chxiempa ñiz chxiaa. porque chin riábah ñiz chxiaa chxí chxí shcáhaga shtéhen bistáhyi rachiñíhinuh lac nuh, néhe este, ay rúhu riá dzacahan per núhu shchxiempagah bistáhyi, núhu. vueltah chin rdzohobaloho rúhuldah máanin máan ñizah rachiñíhinuh o chicharra, dzichxígah núhunbuanuhun lac nuh, chin rzobaloho rúhuldamah, náh porque áhn cayáchilaha. shñíhirabah o ahn cariálah yíhcahan, yíhca este yícah ramuinrah. yíhca astáha punta punta shcáhan ya chin rdóhobaloh rúhuldah máaninchxi es porque ahn. Ahn dzéhe riahlah lác han shñihirabha ahn cayacahlah dxiaa, dxiaa tuhbi dxiaa jóscah ruhunin lac han, ya chin rdzohobaloho este, ruhulda máaninchxi chxí chxí rdzobalohogah. este rió rió nuh riogadihin vueltah, ya guidihian ta´ náhalah bistáhyi o riadxiruhun núhu vueltah riadxiruhun más o menos entre, dzéhe dzéhe yáhaa marzo chxí chxí rdzohobaloho. ráhan, chxí chxí rdzohobaloho, riáha bwín, pues nichxí gaha nahpa rdzíyih gaha chéhel lóhon porque del yíc chéhel madxí láhayidxi náh naguidzi riáhan este shguichin láhan. náha fruta náha bistáhyi, naguidzi riáhanan láhan porque néh nadzídzi riáhan náluh chin del madxí guhutetaluh horchxi pues ay ruhu náhan igual láha, porque hor hor. gaguhucha´yiluhun dziáhan náhaaluh néh nadzídzin riá gui´chinchxi láhanéhe núhuga shcxiempan láhan par chéhen lohon néhe núhugadza shhoran, porque nahpagah. rdzíyih dóho guiriáhal ruá yídziluh néhe par guchxuáhalun, shchxínluh tuhbi yáhga shchxíyih róho róho shín, nin máhas guróho guidxéheluh, néhe nin más derechu néhe naguídzi. tin cuhun nichxí rahca tahpa táha yícahan ya shgúhutehel dzigahdzi tuhbi dxíhayín rahca tuhbi dzigahdzi tuhbi tuhbi rastrilloon tuhu maanon rachiñíhinuh lac nuh par gahca. guchxúaluhun, porque del yícv dzichxídzi chúhutehel lóhonn- ay núhudza gadzinluh lac o ruhunluhn, náha lóhon ora si que shgáhadxún porque. Dzigadzi tuh frutan pues ora si que nahpan cuidadu ya nahpa par guhutetaluhun, shchxínluh gahcahn guhutetaluhun porque néhegadza núhu vueltah, shchéheluh en vez de gutéhetal. tuhbi ni guyáha tuh nin nayáha rutéhetaluh láha, ya pues ay ruhu riatehen laha ya nichxín nahpa gualuh shá chuhuteluh lóhon, née rdzíyih gah shchxíhin guirial. porque dzíahangah dza bwín riáha lóhon, chxíempa núhun porque náhan bwín cu´cah rahcan ya pues chin cheheluh yíc nahanluh cahc cáhan. née chin chin gudihi cuentadziluh lác guhirinla nin gudidxídza, ya pues harabah buhinlahan gáhan yíc, ya ayruhu núhun este, dza ayruh al biahancachxi. yíc dzéhe ya pues ayruhu núhu ca´chéheteruh luhun porque del dzéhe ñídxiuluh nichxí pues ahba racabuahlah ca´ñez cheheluh o ca´ cáharun. ya ruhunbah gahan yíc, per nichxíhin nahpa rdzíyih gaha shchxíhin guiriahaluh chéhel chéhel lóho bistáhyi nichxígah rachiñíhinuhn lac nuh núhugadza stúhubin lác ha. yáhga biziáha, bay yáhga biziáha chxí, gadxé lác tahtih rdzóhobahn cada bwín segur segur nahpabah ta´yin, ruá rahandxurabah, porque yáhga chxí guenagaha shín. ráhacan guenagah shín, shdáhalan cun sol tuh trunguin sihn gudzúhul guenágah shín este sh cáhan rachiñíhinuh lac nuh, shcáhan lóho yúuh, ya dzichxí. rdzóhobalóho riáhan nichxí ta´yidzin guichxínluh ya núhu stubidzahan náh ciruela. igual igual dzichxí náha ciruela Ta´yihdxi truhunguinahan gudzúhul lueguh shnáhaadzun lóho yúuh, luegu cun sol guchadziluh lóho ñízihn dsháhanan, rdzóhobaloh luegu ragáahan ay gui. batóhotih yaguinchxi porque dzigahdzi tuhbi yáhguinan, náh déh déh fruta, ya nuhugadza shchxíempachxi par guihicahan per nahpa que cue´dzluh astáh yíc. chxího sháguihnluh, porque del yíc dzobalóho guchxualuhun bi´tuhnan dzigah sñhíhirabah ratuyi lóhon ay rúhu shcáhan, nahpa cuezluh tid´xin tuhbi temporada. chxí chxí yih chin gadzáha gadzáha yíhdza, richxí dzobalóho lahga stúhubi tin este chxí chxí yih rdzohobaloho shcáhan más dziáhannée ay ruhu pa shcáha máanan,. dzigah rachiñíhinuh, tin este cuéhezluh núhu núhugah este shchxí nichxídza núhu shtemporadan par guica han. núhu stúhubin nin náagahgahdza náha este, yáhga yáhga yáac´lah. nichxí gaha per lóho dáhangadza núhu nichxí tin ay náhpa rahpa bwínan ruá yídzibah pero aydza, aydza rahca guróhon ruá yúuh nahpa lóho dahán yíc shcáhan. tin este nichxígah nin shchxíhin nichxígah nin shchxihinluh lác núh náh rachibuenuh y+ahga, shñíhira bwínan yáac´lah, yáac´lah shchxínáha bwínan par este. náha incienso núuhhun buanu lac nuh láha este, láhan shchxíhinuh par madxíduhu chin riúhu, tuh la´ñih tuhbi la´ñih, ya sea tuh dxáhanin tuh chxíudsha lác bwín. bwíhin gunáhc raa, par riáhan lóchxí lóho lóho dxí lóho búhu Ya rihonuh láhan tuhbi cosin ya dzichxí rdzohobaloh shcarabah yáac´lah lóho, lóho dxí ya ru ruhunan dzigahdzi gushín yáha ruhutahan tuhbi tuh aroma. jóscah, ñíshin, ñíshi shchxíahaa hsí aromachxí náhal shñíhirabah de que cun nichxí dzidahdzi núhugadil, ora si que gracias láha láha shdhxiózaal láha, gadxé. tin este jóscah shchxíahan dzigahdzi tuhbi nichxíhi shchxíhinrabahn néhe par duzáhndu dzá, shchxihinrabahn ya náha chin rahca este duzáhndu día de muertos, chxí chxídza. shchxíhinrabahn par cu´hu gushálahaluh shñíhirabahn ya sea chéhel ruá shpahaluh ruá shpáha shúinral ruá shpáha nin dzéheñidxurashé. ya nichxí estepar nic´hxí shchxínluhu astáh rian néhelun gushálaga shpáharabah gushálac, tin shñíhinerabah dxiéherabah náh chin rahca duzáhndu, néhegadza. chin rachxí bwín shchxínuhun yágachxi shñíhirabha muerdotih láhan tin láhan rúhun este dzigahdzi núhu núhu dziáhan bwín shñíhi de que láha ruhun aromatizar. lác bwín nin dzéhe, nin guchxí gadxéhe tih, ya négegadza este, ruhushálahan dzigah dzi shnéhedimahan shñíhin carrera sanre dziáhan crehenciagah núhu de. nichxí de yáhga yáhla, pero yáac´lahchxi nichxí núhun yáac´lah ddzáca nuhugadzan ahyi yáhladzaca tih Porque gurihin nágadza nin náha yáac´lah, yáac´lah dxaabah nichxígah ay shchxiáha nichxí ay shchxiáha ñíshin fuehugah shchxiáhan, shchxiáha yáac´lah chxí